Yala in arabiya eaka ai do wea fa dumirei kiro, arabiya gon ai muhtajan gosa fa jani? La, ai arabiya ain ken akali iyeshka kabile, yani nourka fa ju ain ken gable log ikhlas lo fa duma teelin aw ikhlas lo fa iga tair in arabiya in kelee lina. Taronon eka la ai firgimun uokka digda ikan goni, iron dumiran gokan ai ika fa kedeka sukir taire, owol ka orgon wala shongir tanga dumimun wala ijraatanga alimuntani, arabiya bidayalton nihaya defani, hadita mallika, kafarat tanga, arabiya had_ai haja arabiya khosi tarin fa ken doga ikhlas log tagnieka fetisha amantirosa, taron <hesitation> iqtenaokani, wala taka khasrimu wala ailanga khasrimu ta fa seier magulo teari.